मर् भुमित् उते जे थकर् अति उत्तम् उपय्खोल् तेउन्। जितु दिन्गित् कुस् थके हेइ कुस तेउन्। एबर् पनि खुअ बस तेउन्। सम हलोइ हेइ पनि जम कोरिअखे। जर् फुल तेउन्। <hesitation> भसरकोत् एबर् पनि खले। एबर् पनि खै। अर् हेइ पनि तेउन्। सम हलोइ <hesitation> तेउन्। हेइ जम कोरिअखे बपर। जर् फुल तेउन्। पनि इनु खुक्वे थके बपर। जर् <hesitation> फुल तेउन्। हेइ उते हेइ गर्म प्र प्र खुकन् थै तेउन्। जितु दिन्गित् हेइ हेइ पर्वे खतेउन् हेइ परिस्तेतेउन् नेजो के खप् ख्वेल बोलो सेस्थ कोरे। <hesitation> अर्रो। एनरेरे तेउन् <hesitation> तेउन् जिबोन्द्। भ हेइ पर्वे खतेउन् नेजो के खप् ख्वेल बोबो परे। अर्रो। अर्रो हेइ पनि तेउन्। खै <hesitation> दू स्सब्यो। तेउन् हरिओक्। अति कोइ। <hesitation> खै दू स्सब्यो। जोगन् धरे। <hesitation> अर्रो हेइ पर्वे खतेउन् हेइ परिस्थीतेउन् नेजो के खप् ख्वेल किबोब परे।